Uydan ko’ra sport zalida ko’proq sharoitlar bor. Shuning uchun men sport zalida <noise> borib mashq qilganni afzal ko’raman. U yerda barcha narsalar tayyor bo’lib, u yerda biz uchun trener ham bo’ladi.